Tsy niteniteny ianao androany. Tsy toy ny isanandro. Efa zatra loatra izahay mandre anao <hesitation> be resaka sy mihirahira eran'ny trano, ka toa hafahafa sy tsy mahazo aina rehefa <hesitation> mahita anao tsy miloa-bava. Misy olana ve? Sao avy aminay sanatria? <noise> Ambarao dia <hesitation> iarahantsika mitady ny vahaolana raha sanatria ka misy ny tsy mety sy ny <hesitation> mila ahitsy. Mipetraka mihitsy aza ny fanontaniana hoe: <hesitation> sao sanatrian'izany aza ka marary <hesitation> ianao ity? Aza misalasala mizara izay mavesatra fa izany no fomba hampitony ny saina sy <hesitation> hamerina indray ny tsiky eny amin'ny endrikao. Sady izahay koa <hesitation> te-han te-handre indray ny <hesitation> feonao anie e! Mba marina e! Eo aloha, asio vazo kely amin'ilay tena fahaizanao azy iny mba iarahantsika mampiara-peo kely vetivety. Hainao moa ilay <hesitation> hiran'ny tarika 'Zay iny? Ilay hoe: Zatra aho, zatra mahita anao isanandro, <hesitation> banga ny fiainako <hesitation> raha toa ka tsy eo ianao